بون باش تطوي الدبش بلجدا دونك تأخذ قطعة الدبش منعرفش سروال ولا تيشيرت و لا مريول ولا منعرفش شنو <hesitation> تنفضو هك بالجدا تجي لليدين ولا الساقين و لا حاجة تطبقهم على ثنين <hesitation> و تبع ديماالشكل لي عندك لين يتطوا طياره